Gny karazana tsirona glasyndraika an, misy ny vanille a, misy ny frezy a, misy ny mananasy a, misy coco a, de misy chocolat a, de misy pistasy a, de misy ny natura.